Ñamae rambueve kua cerradurare, jetapeko yandembori ökëre ñañonoyae, esa jayave ngara imondava oike yandero mbaeti ñanoi kua yave, ipuereta opa, mbae okañi yandero japipepe.